א מענטש וואס האט זייער באהאלטן זיין איידענטיטעט. און ער האט געלעבט אזא שווערע לעבן. וויל ער האט נאר זיך געוואלט געפעלן פאר אנדערע מענטשן. ווייל ער האט נישט געוואלט מ'זאל וויסן זיין אמת'ע איידענטיטעט.